Ngom kare na ge soka toko marehe bolo ngaramoi marehe gena ngom so gure se toma kalboks madoya, la ena jira ua, bolo ngone soka toma kalboks madoya es ua ge ena ham.